Ushqime tradicionale, ose ushqime popullore që vijnë prej kulturës tem, prej venit tem jon flija, gjellnat e ndryshme edhe pitet. Pitet edhe flija jon prodhime t’brumit, t’gatume t’pjekta, t’mushta ose jo t’mushta. E gjellat jon si supa t’trasha që pihen me lug’.